Li tz'iken kikb'an taq ke kisook e chu' taq chee', re kakmala' renejeel taq e chetaq, rixaq taq he chee' o rixaq taq che rib'e' wa' sakatoon ela' kikkoj e taq tz'iken re kikb'an taq kisook, chu' taq ma'nk, chu' taq wachee' kika'n kisook, xaqara' k'o jujon keqasnek, xaqara' kepoq'sinek y renejeel tz'iken.